मगरमच्छ अपने जबड़ों को इस्तेमाल शिकार को दबोचन और निगलने के लिए करते हैं। मगरमच्छ के जबड़े और दांतों के बारे में कुछ खास बात यह है कि मगरमच्छ का जबड़ा बहुत ताकतवर होता है और इनके काटने की क्षमता बहुत होती है। इनका सत्रह फुट लंबे खारे पानी में मगरमच्छों के काटने की क्षमता तीन हज़ार सात सौ पाउण्ड प्रति वर्ग इंच होती है। मगरमच्छ के दांत ठीक और नुकीले होते हैं। जाए वो अपने शिकार को दांतों और जबड़े की मदद से दबाकर फँसा लेते हैं और उसे सीधे मुँह में निकाल लेते हैं। मगरमच्छ के मुँह में अस्सी दांत होते हैं और यह अपने जीवन काल में अस्सी बार दांत बदल सकते हैं। मगरमच्छों के जबड़े बहुत संवेदनशील होते हैं। जो मगरमच्छ अपने बच्चों को जबड़े के बीच में रख कर सुरक्षित करते हैं।